D'lait a i na ie dë diverse cualità, a ie ël latte a ie ël lait cul li d'la vaca che mi beivu pi nen, pöi a ie ël latte di riso, a ie ël latte, ël lait dë dë dë soia, a ie ël lait, sai nen bo, ai propi nen idea, a i na ie dë tantissime cualità comuncue